Kua yauka misïaretape, jaeko yande yauta supereta, yayueta, jayave misïareta oyuetavi ömae je, yande yave mbaetɨ yayue supereta, jaereta ngaravi oyue, jare ngaravi jou reta, oyue vaera yandeko yauta supereta oesayave jaereta joutavi